Aloa mi mangio, tutti i giorni, che segge pe disnâ ò pe çeña ma anche pe colaçion. No ghe metto ciù de dexe menuti se inte un piato gh'é unna sola porçion ma ghe metto un pö ciù se ne mangio doî de porçioin, coscì che in unna settemaña ghe staggo quæxi træ oe settou à töa à mangiâ.